Raha tegna tokogny hoe voalohagny amin'gny ôlo araika alôkagnao anambady izy, ôlo jiaby zegny mila haignao toetragnazy indrindra fô ôlo andeha ataognao vady satria a-aminah toetra ko ahaizagnao le raha digninao amin'azy ndraiky ny raha tsy digninao, ny raha m-hitiavagnao izy ndraiky ny raha tsy de hitiavagnao azy ke tsara ny mahay toetry alôkagny anambady ôlogna araiky.